<hesitation> sustenu la CIP ch'al e üna asuciasiun për ël cinema e cuindi përché mi a scola ai partecipà për ën po d'ani a custa asuciasiun e al e piazüme tantu, cuindi dizuma che sustenu custa asuciasiun si